الحياة الزينة بالنسبة لي هي ان يكون البلد اللي انا فيه مستقر ومعاه استقرار مادي واقتصادي. نضيف عليها تعليم ممتاز ورعاية صحية احسن. يعني اللي العيشه في بلد هادي وما في ازمات بالنسبة لي الحياة المثالية